التمارين التي يحتاجها الكلب يوميا، يعني ما عنديش فكرة عن التمارين اللي يحتاجها يعني يوميا، لكن يعني كلما مارس الكلب الرياضة كلما كان أحسن بالنسبة للجسم